Misy hanina magnatsara memoira: <hesitation> agnatin'ny zany zao laoka an-dranomasina regny regny zao sara by sy sady bibi nofony, akeo koà saokaola, de soja regny koà mbola agnatiny, <noise> de ankoatran'zegny koà sésame mbana ronono.